אַנָא נְקַדַּר נְקַתֵּם אֶל-אַנְפַאס דְיַאלִי תַּחְת אל-מַא תְּקְרִיבָן שִי רְבְעִין תַּנְיָה וְלָקִין בְּצִרַאחָה מַאְשִי דִימَا קַנְקַדַּר נְוֹصֵל לְהַאד אֶל-רַקְם חִית קַיִחְתַלֵף עַל חֲשַב אַל-חَالָה אֶל-נַפְסִיָּה וְאֶל-בַּדְנִיָּה דְיַאלִי לָקִין כֻּל מַא מַאקְנְת מֶרְכַּז קַנְסְבֵּר קְתַّر וְלָקִין אִלַא קְנְת עַיַאן לוֹ מְשַׁוְש קַנְחַבֵּס בְּסְרָעָה הַאדּ שִיּוּ קַיִעְלֵמְנִי שְׁחַאל אֶת-תַּנַפּס מְהִים וְקַיִזִידְנִי וַעִי בַּגֶּסְם דְיַאלִי. מָרַאת קַנְגַ'רֵّב תַּמַארִין בַּשּׁ נְחַס בַּנַּפְס וְלָקִין חַאס אֶל-וַחַד יְדִירְהָ בְּחֶזֶר.